Defte. Emi jannga defte feere-feere. Deftere nde mi janngi ɗun neeɓaayi kaire woni 'Philosophy of information nde Bernard Smith windi. Kala goɗɗo fuuhaaani jannga nde deftere gam nafu e wooɗal maire.